Sifaa miise ɓurmi yiɗde fof ko miise kolliroowo finaa-tawaa, kolliroowo taariik, kaɓorɗe ɓooyɗe e kuutorɗe ɓooyɗe. Ngati ɗum ina anndina kam ko mi anndaano, ko woɗɗi. Ɗum ina wela kam no feewi.